אָה שְחַל מִן חֲנִין נְהַאר כּוֹנְת כַּנְדוּר מַעַ אֶלְגוּרוֹב חֲדַא אֶלְבַּחַר וְאֶלְהַוָא קָאנָה הַדִי וּמְזְיָּאן שִפְת וַחַד אֶלְרַאג'ל קְבִּיר תְקְרִיבַּאן עַנדוּ סַבְעִין עָאם מַאסְק יַד מַרְתוּ וְכַיַהְדֶר מְעַהָא בְּחַל שַאב ṣְעִיר דַּחַק מְעַהָא וּבוּס יַדְּהָא וְקָאלָה מַקַּיִן חַתִּּי חַאגָ'ה פִי הַד דֻנְיָא גִ'ר אַנְת בְּغִית נְעַיִש מְעַאק ḥַתַּן אֶלְנִּהַايַה עֵינֵיהָ עֻמְרְהּוּם בְּדֻמוּעַ וְלָקִין דֻמוּעַ אֶלְפַרַח מְשִי אֶלְחֻזְן הַד לַחְצָה חַסִיתְהָ בְּחַל אַל-חֻבּ אֶל-חַקִיקִי מְשִי בְּחַל אֶלְאַפְלַאם וְלָקִין אַל-חֻבּ דְיַאל סְנִין עַיִשִין מַעַ בְּעַض וּמְזַאל קַיִבְּגִיוּ מִן אֶל-נְּהַאר אֶל-לוּל קַלְת פִי רַאסִי הַד הִיָא אֶלְרוֹמַנְסִיָה אֶל-חַקִיקִיָה בְּלָא זְהוּר בְּלָא קְלָאם קְבִּיר גִ'ר לֵבּ מַקַּיְדְּבֵּלש.